Nnəm nok ká̱ abible translation, á ɗyáng ya̱m á mi pa̱ makmak, á nak mi n nyi nkúng itarok, á nak mi n nyi nlilir, n ɗom inənok mak pa̱ ɗi, ka̱kul mi chen aga tak inok ta te mi gwang ko onəm pa̱ ɗwóngɗwóng ovəng va n nyi a achu oza̱ ka̱t, oza̱ nyi achu mi ka̱t kpa, á nak mi te n nyi iya̱m pa̱ makmak ka̱ she inok n nlir itarok. Mi lir itarok i ɓan ku uzəng i iya i gi i chu ìsəm pi, ìgba̱l. Min min min ɗyáng itarok ôro ovəng va̱ mà oza̱ nyi nlilir lilir ka̱t. Mi iya mi là ôva̱ ovəng va̱ nyi nləlaləla ka̱t kpa. N ɗəngchi ûponzhi nan ka̱kul pa̱ ka̱mshi mi ka̱ she inok nlir itarok va̱ mma mi kà̱ nlilir